Pos comu'l martis. La diferencia más grandi es que se ve la genti más animosa qu'el martis. Güen día tamién pa dil a escuela d'estremeñu, comu hazin los neopalrantis güenus dela nuestraa lengua. I güenu, huendu miérculis, pos se puei echal una cervezina, peru una namás, e? Que mos conocemus i no es custión d'eschangal el juevis. Ya güeli a fin de semana i essu se sienti ena calli.